<hesitation> Raha hana- raha mandeha mandeha avio iaho koa diso plasy de a nefa avy e tompone plasy da itiky e raha zakaiko: azafady rô sy fantako izy ty fa de sambako nande amty avio ity izy ty da <hesitation> azafady fa isia avao e plasinao fa aleo ah iaho gn'ande hitadia e plasiko azafady.